تصور کٔرِو، مےٚ چھِ دُنیاہُک بہتٔریٖن شطرنج کھلٲڑۍ بننہٕ خٲطرٕ پانٛژھ ؤری۔ بہٕ روزٕ عالمی شطرنج کٮ۪ن کھلاڑٮ۪ن درمیان روزان، تہٕ اتھ کھیلَس منٛز گُزٲرِو واریٛاہ وقت تہٕ کَرٕ مُختٔلِف ٹورنامنٹَن منٛز حصہٕ۔